Awawata a joɗa a waɗai giɗal hore, ɗo dole un boo nonnon duniyaru mai vaè. Dole ayiɗana horema, ayiɗana moma koh banda